Vyakula vya asili ngati visema naakabi ivisema tukaayimba, tukaalima seyangula nilifiri tunyavii tuna- tunaalima mwezi wa pili tuche tuvune mwezi wa nne au waatanu, koo vivo vikatumika ukuchemsha ngawiimba, utaela kwenye sufuliaa, kuchemsha naakaliya kwenu kaliya nawe na waalimu mwezi wa pili amanumwanga uchuindu mwezi wapili mnina wa mwaka unina nyokani katumika kuchemsha mri sefuria kutelumu silya genge nakulia inamaana vikapela vi- vyaazipa vikatishinza lo ku jamii wenzi.